Yal nabana' tak tosa' jwa'n kenap mena tak jwa'na ndo numen re wiz re nkete numena' jwa'na jwa'n naya na' nyed kib mena gabmena nana', este kibna' zi yal naban lozy men, na niedey taj kencho nakmen taj jwa'n men yal nabana jwa'n mas ntak, jwa'na na nyeda este tatimen, na nyeda, kenap men yal naban chanmen.